जनवरी महिना अंग्रेजी महिना के रूपमे मानत हँए । हमर समुदायके मनै जनवरी कहनसे आधो पुस महिना के रूप मे मानत हए रानाथारू समुदायमे पुस महिना कहनसे व्याहको लगन भौ व अथवा लगुन करन बारो महिनाके रूपमे मानत हए ।